Izy moa zany e loka naverimberiko igny e, sy fombanay loatry e miteza amboa io fa la avy andrenivohitra aty, avy andragn'olo sady miteza amboa indreo, miteza piso, ale- aleoleoko lavitry miteza piso satria igny avao koa zany miaro ame voalavo, e karazane bibibiby an-dragno gnao, piso zany e tena tiako.